Algeri dun wulare ɓuri hewde, ana wulula satuje fa ana yaha e degereji debee e ko fawi. Kaa jonnon so dabbunde warii ɗun duu hatta ana ɓuuɓa, saatuuje sanne. Kenɗi wuli ana piya. Haya duu Tomo ana waɗa, kaa ana fanɗi.